Gnao koa zay telo ny kolontsay tena manjakanjaka ao ao ny juify ao ny ckretien na ny kristiany ao koa ny musulmany. Reo zany ro tena manajaka ao fe anisany nolova tamin'ny razambe ndreo avao koa ny Andoulasie